<noise> menurut kita kalo mau daging itu dia awet kaya daging pokoknya daging apa saja kalo mau dia awet itu simpan di friser itu simpan tapi jang cuci kase bersih kalo mau dia awet itu dia masih <noise> dia masih deng darah darah tu kase isi di tas plastik kase isi ika ika pe dia kalo boleh ika ika ika kase <hesitation> kase kuat tapi abis dia pe tas dia pe tas plastik itu kase rabe sadiki kase rabe sadiki baru kase taru di friser kase <noise> taru di friser itu itu akan daging yang tadi tu <noise> dia akan awet dia lama.